Manfaat kulkas jadi kulkas itu, pacak galo dib barang tu pacak galok di pek dalam kulkas tu tergantung tapi kalo barang besok tu paleng dibawahnye bae e kan, cak wortel masok ke dalam prizer tu, sayor ape tu name e sayor <noise> ape e po pucok ubi apo cabe, bawang, dah tu makanan- makanan yang laen, cak telok ape tu ayo minom, dah tu cak ngepek makanan- makanan ae cak makanan- makanan sise cak kue be tu cak, dah tu yang di pucok e tu untok aer batu es batu es dem tu men nak ngepek- ngepek minoman yang segar pek be dipucok prizernya, dah tu yang dibawah tu masih biso ngepek man tu sayor- sayor pucok ubi apo, tehong, dah tu banyak lah segalek- galek macam sayor pacek galek masok ke dalam tu, ntah itu sayor nangke diajor dulu sayor nangke tu dibelah- belah dolo, da dah tu ntah itu sayor paku ape pukes e tu.